Adu nye ba ned mbe ba chii ne yen me kanor kanor anye metor mu ba kye bian apkorga edu anye ne ayen me nanor kemor aneh otor ot mur osele of me le oye ji be ku odua nye tor nga metor nwu den a ku baned ba ku le oshie ba beni pam mpan ba sel ur entu intu ba sel intien ntie achi a bon manichi sa be koh na be basong nka chie nambe chom ke kepa wha <hesitation> bentor ken eh bange botume ba kume falanth. Adu anye ne yen ben chor wa wan mu bon ne ji nye o-le oyemen aron wha ba chi o-chi ube okesung ka ku one ore he le oye ji boyen letem bo ba bo kam be adu inye lebian bane ba ya choob wa banye ba tor yen yen tor owulun bain omung odem te be ke fu pe yen me nibe le oye ke se ba muc'a ba ptade tua baned ba tor keji mu kung baned ba tor nsel kanbe pu ofu wang. W ba ne imba ba ku kaji wor nga oria tube <hesitation> oku ga nor bachin ba tor buan ne be mbe mbe le nwed ba meuni ke cam be aphorga m ewed ba long ca be orong orang he be ba mey kanbe apkoga mueud oche ye be bam apkorga ba fe ora ke oye yen ofu ora re kedung ga su obaram olebelm ba ma yen ba fu a be wa de nkele nchi late buman ba dem keji na re mbe buan ba fe nkele nmu onye ofe le busa mbu ora ta le mbe boudu be mule gaje ojabong bator adu anye choir efe yen ne anhea onel ino nuo chi lezong adu aiye mmo rang le ye imru e do efa whart adu anye chuor efe yen meh Ki bè ki bě, buan eten, buan bi sad bato, ba kwu ba buom ba-dib bubuo ke ga kim ba-fuu, oso o-fuu be bi tca bi da fwon buan bi fuon buan ba jie, mú mù gě sě aa-da tuun ne A muu ne ba kii bafe, batchad ki jii, mú mù ge se aa-da tuun ne, eduu anyi e-fii è-nyin me Buan bisad eten bǎ-buad bá buom. Bǎa kwu ne onyi amuu obonge mu oso o-kie gambe, erenge oso to o-da juare gambe, ba-kan ke gese ebe.